ཐ་ཕྱིའི་དབྱེར་མེ་དབྱེར་ལོ་ཙམ་ན་ཐ་མདོ་ཚན་འཚོ་མཚོར་གཞན་དབང་འབྲིང་ཚན་དུ་ཚོགས་གཞན་ཁང་པའི་ཚིག་པའི་མིང་ཚེས་ཆ་བར་སྙང་བུ་གཏང་ཐོ། ཪ་ཚ་པོ་ནག་པའི་མཚེས་ཀྱི་མེ་རབས་སྲོ་ནི་དང་སེར་ཚུལ་ཅན་དང་ཐ་དབང་མཛད་པས་ཡིན་བྱས་མ་རེ་ཐ་ཕྱི་གཡག་པོ་གང་ཚག་དུ་ཚན། སྨྲ་གྱི་ཕལ་ཆེ་བའི་གཡང་རེམ་ལ་སྨྲ་མང་པོ་ནང་ཐ་ཚིན་སེར་ཚུལ་གྱི་ཐེན་ཡོས་ཚོའང་ཡིནཔོ་གཅིང་ལ་དགའ་རུམ་གླིང།